א די-יומידיפייער ציעט אריין אין זיך די לי-די נייסע ליפט, און גיבט ארויס טריקענע ליפט, אזוי זאל נישט די ליפט זיין צו פייכט אין די צימער.